में जो छी राजमा चावल ख़ेन, चावल ते थोड़ा पानी बेटिनी निकाली ते तेकु कूकर मैं धोरी ते सीटी लेगे दिया लेकिन जू राजमा छ पहले भिगाऊँन पड़लू आठ - नौ घंटा फिर ते मा पांच - छे सिटिया लगोंन पड़ली फिर ते मा आलू डालीते एक कढ़ाई मैं तड़का लगेते नामक प्याज़ हल्दी दालिते राजमा और आलू डाली ते तयार हुएगिन